Pues ada'año hika'ana ndeeve'etni ja ada'aña yuui'ini meenni kaandiu yuui'ina ada'aña ja ka'ajnaxi tiuku kiina kueennaxi o in pollo criollo ka'aninaaxi tiuku ndaadoonaja te kuundoodo in kidi te daake'ena ñiin, daake'ena ajo, cebolla te daake'ena pollona ja te daake'ena hierbabuena te daake'ena la'a cilantro te ko'ana kaandiu ndii da'ana, jiaa yuui'ini ada'aña.